Okay! Ngele ota tshiya nee pomaludhi giikulya yili iyali, mbyo ando taku popiwa kutya oku kalamwenyo kohe akushe, iikulya mbyo oyo ike to kala toli sigo oto shuluko kombanda hevi, otshikulya tsho tango shono tandi ogololaa, otandi kutha eedhingu, eedhingu ondi dhi hole shaashi, otshikulya shi omuntu ho vulu kulya, ita tshi ningi nayi, ita tshi felefala, ita tshi yonuka mbala, tsho natango oku telekwa kwatsho, eedhingu ohadhi telekwa nuupu, eedhingu itadhi pula iitowalekidhi mbiya oyindji yindji kutya, kandina matama, kandina eenyanga, kandina tshike, aye, ashike sha ike to teleke eedhingu dhohe dho, wuna ike omeya gohe no mongwa shashi nge kapena iito walekithi yimwe yi lipo, ita tshi kwiimbi oku kala walya eedhingu dhohe, dho natango ondi dhoole shashi, ohadhi vulu okuliwa piituthi ya yooloka, ita tshiti kutya shaa wahi potshituthi tsho hango, ito vulu ku kala walya eedhingu, mopayife eedhingu oko to dhaadha, shono otshikulya tsho tango, notshi kulya tshandje otshi tiyali, notshi kulya tshandje otshi tiyali shono tandi kuthaa, uunene otandi ikwa telele komboga huutshimba, omboga huutshimba ombwaanawa shaashi, ngoo wa tala aantu mba haali omboga huutshimba uunene nokuli, tshiikwatelela kwaamba ita hi kupe Wukale wuna omagadhi ogendji molutu, itahi kupe wu kale to gwedhako kotshiviha tshohe kolutu, omboga oho tuu ndjino natango, <hesitation> uuna to hili nena nomikithi dhi dhali dhina oku kala dha ponokela olutu lohe ohadhi engenithwako. Omboga oho tuu ndjino natango uuna to hili, ohahi kupewo kutya, iha hi vulu, nenge itohi vulwa nuupu tshafa iikulya yimwe mbiya tokala toti tyilyo ngula, ndeyi lyi nena nangula, ano ihahi vuliwa nenge ihahi lolokiwa nuupu, so iikulya yandje mbyono iyali, otandi ogolola eedhingu natango nomboga ndjono huutshimba. ndjono ndati kutya, otahi kweetele otshipa tshohe tshikale tshina uunyashele, uuna holi iikwamboga ngwee honingi omadhewu, otahi tungu nawa olutu lohe, nokukala wa talelapo eendokotola napamwe muu wehame tweehama ino lalapo, nena nangula pwati pwati ino lalapo, ngoo wa tameke okulya iikulya yili iyali ndazi noku tumbula mpa, nena uupyakadhi mbwiya womagadhi ogendji molutu, eembinzi dha londa, itoyi mono shaashi otoli iikulya mbiya yina iitungitho, so, oyo iikulya yandje yili iyali mbyoo tando golola.